Hevitsiko aminy ñy filokà aminy ñy fanatanjahan-tena: -Mana tombony rozy mpilok'eo, aminy ñy filokà zay ;mazoto koa rozy mpanao fanatanjahan-tena eo lafa misy ñy loka, mazoto manao fanatanjahan-teña rozy ;fe misy fiatraikany avao raha zay aminy ñy fiaiña, lafa tsy misy ñy drala, lafa tsy misy ñy raha atolotolotsy aminy ñy loka zay, mivaliky ñy loha, farany manaontao fahatany ;misy ifandraisany aminy ñy kolikoly koa raha zay ñy fañitsakitsaha ñy zon'olombelo.